Ny atao hoe aspiratera dia fitaovana anankiray zay misy vata kely ery ambany a de misy <hesitation> misy zavatra lavalava eo amboniny a, de atosika izy io a, mandeha amin'ny herinaratra ka <hesitation> atositosikanao eran'ny trano a misy le loto zany a de trohan'lay <hesitation> fitaovana ny fako a de efa misy fitoerany ao ambany ao a, de mipetraka ao le izy rehefa vita.